جافة الصين غنية جدا فيها مزيج من التقاليد الجديمة والحديثة واللغة الصينية مثل المأكولات هي جزء كبير من الهوية الصينية بالإضافة للفنون مثل الخط والرسم الموسيجى ثانيا يحترمون العائلات ويعتزون بالتراث الثقافي والتاريخي.